Kosamji e ɗon feere feere e woodi ɓiraaɗam ɗam nayi e kosam e woodi ɗam baali e woodi kosam ñebbe e woodi ɗam ot e woodi kala kosamji feere feere ɗum woodi ɗi ɗum naftirta belɗi woo.